באש תעלם שי חד ירכּבּ אלדראג'ה מן לול חאצ יבדא תעלם דיאל אלאסאסִיָאת, אול חאגה כתכּ'ליה יוקף חדא אלדראג'ה ויפְהם כּיפאש יואזן רְג'ליה מא בין אלרְג'לין, מןבעד כתכּ'ליה יטלע עלא אלדראג'ה וִיהאוול יִתבת רְג'ליה עלא אלארד וְעלא אלדוַאסַאג', מןבעד כתכּ'ליה ידפַע בּרְג'ליה עלא אלארד באש יתעלם אלתואזן קבל מא יבדא ימשי בִּיהא, וִכּיתעלם שוִיה בשוִיה, צַרוּרי תבּקא מעאה באש תְעאוּנוֹ לא יטִיח.